والدي -ل- لغته الأم هي العربية و أيضًا أجدادي يتحدثون العربية، أما والدتي فهي تتحدث العربية كذلك، لكن أجدادها كانوا يتحدثون لهجات محلية مختلفة <hesitation> مثل اللهجة العمانية، العربية تعتبر اللغة الرئيسية في عائلتنا، وهي طبعًا مرتبطة جدًا -بتراث-نا- وبتراثنا ،وثقافتنا يعني.